पर दो हजार सत्रह में मारो एक पक्को दोस्त थो, शान्त होगा यार भाईया कोई एक्सेडियन होगा थो। गाड़ी <hesitation> वो ख़ब दारू पिएल थो, कही दियो थो डाक्टन, पहले दारू मत पिया कर, भाईया मत पिया कर। तो भी उनने सुनेने, वो कबीचारा बाब बच्चा भी चोट अब लुगई भी एक्सेडियन पूरी भी बहुत चोट थो। अब इन कण कमा की भाईया, काड़ी, मारो दारू पिएल नहीं चला उनने भाईया, क्योंकि कितरा गड़ी, अपने भले सही चल रहा है। सामना वला है न थुकी जा रहा है, तो अपने काई कर लेवाँगा तो वाजवातु भाईया। दो हजार सत्रह मारो पच्चो, फक्को, सबको, दोस्त निप्टी को भाईया, आप काई करे सके। तो या बारा दिन हम भी काई करा उका नाम करे, ये चली गयो करी न।